<hesitation> olok-olok nu kamallakia intu nakke sekre ji, ulara ji, anre ja pole angkua malla ntere pakua iya do', mingka injo ulaera iya punna nakikki ki nu kulle ki na huno ka ri ka riek racunna ka riek racunna kunjo ri giginna nu ammengo pole nakke intu malla a ri asua, suang na ondang ki na tala di kura-kura ji apalagi punna nu asu pongoro bou biasa tala di sanna-sanna riek mi injo battu ri bokoang ngondang nampa na pak pa'lampa sulu i lila na riek nu pole iya nu paka malla appaka malla a ri cicca a ka mainga tinro na antama njo cicca a ri bokoang ku, na ku sakring akkaleme-leme na ku uppa na ku kantiang assara i cicca a ammarang mami a intu do na anrapa-rapa a intu ku hoja burukneng ku ka ammantangi injo cicca a andai ansulu, kunjo minjo na kodi kalia i ku itte cicca a malla kalia ma sekarang di cicca anu pole-pole e bahi todo ku kamallakkang ka maing injo ansulukang balla a lampa ku tunrangi buruknengku di kokoa inni ballaku aklampa dikokoa riek tallu kilo na jari battu a ri balla a'lampa a dikokoa a'dakka kale ja Lantea di kokoa ku hojai burukneng ku angkua natere mi injo mae, ternyata inni burukneng ku nu rate ri balla-balla kokoa ammene, jari aklampa ma inni ampahaung i nampa ku paoang mi angkua ntere a nakke la ku tonrangiang ki inni nakua kale ji burukneng ku injo mo nu raha iya rampina poko' sikola' a jari a'lampa ma ri poko' sikola a, lanteku ri poko' sikola' a, assaile boko a, pas ku saile boko ta'bangka a ka rie injo bahia allari a'la-a'lampa mae ri nakke jari bahia ku go jari hatunna injo riek bahia tappa gora ma angkua alle a bapak na a'gora ma injo di bapak na tappa nakua bapakna angngambi ko dipoko' sikola' a jari aklumpa a naik di poko' sikola' a, nu nakke inni nu tala macca a ngambi, jari tappa macca a ngambi gara-gara injo bahia jari mulai mi injo kunjo nakke ku malla ri bahia